naã fɔ ŋndɔ ŋ woa mbɛ sɔkɛ káa, hiŋi andaa fɔ andɔ mbɛ táa poo boo lɔ, mbɛ poo wa bia, bɛima poo jafeŋɛ bɛ na, amu ya táae nu hiŋi pɛɛ i ma kpoo sɔ, i sɔkɛ fɛɛ wa kɛ. Hiŋi pɛɛ i ma kpoo sɔɔ amuu i tusa kɛ i yɔ oo nana woɛ ŋ basa, mɔ mu tai ya, hiŋi i niamɔɔ tia mɔ kpɛima wa ko, i ya fɔ a ye yɔ oo nana i sɔkɛ kpao ŋ ye. Hiŋi pɛɛ i ma kpoo sɔ i tɔŋ kɔnde mɔɔ, ai fuoko sɔɛ kpao wa i ye, ɔɔ i koa ko mɔ nu ye, ɔɔ i mɔ nuã fuo ko, a bhii pɛɛ i jafeŋ fɛɛ wa kɛ. Hiŋi i toa nu, ya saŋ fɛa, sakpa, náani nu ma nu soolu, i to wa kɛ jafeŋ kipina kɛ i kuŋ jɛɛ ya i ja boeɔ, amu i woa ko lɛi gbi a i yaa ma kɛ jafeŋ bhii ya. Bɛmaã ya tae poo, hiŋi anda a fɔ andɔ i sɔkɛ na kilaki lɔndɔ́ wa ma, i jafeŋ fɛɛ wa kɛ, hiŋi tee lɔndɔ́ mu i jafeŋ fɛɛ wa kɛ, ya sɔkɛe saŋ lɔndɔ́ɔ jafeŋ kaka mɛnu, amu i jafeŋ mu fɛɛ ya hiŋi anda i kɔ dala lɔndɔ́ wa, dala lɔndɔ́ bhii a nafae beya muã niiɛ jafeŋɛ yɛ, so hiŋi anda i kɔe dala fɛa wa a nafae bɛ a bee ya muã ja- muã niiɛ jafeŋɛ ya, anda i kɔe daya dala soou kɛ i haya bɔe mu. Anda i kɔe jafeŋ nda amu a kea <hesitation> <hesitation> <hesitation> dala mɔsakpá bande yɔ, wɛɛ jafeŋ mɛnu a bɛ i booɔ, i to wa kɛ sɔkɛ a ma haŋ̍lee untee ya jɛe ya boo mɛɔ wɛ, kɛ ya tii jafeŋ mɔɔ ko.